أعجبني كثيرا الصفة الإيجابية، الأفراد اللي يمتلكون نظرة متفائلة للحياة يكون لهم تأثير على اللي حولهم، كمان، أنا أجدر الأشخاص المجتهدين، لأن العمل الجاد يظهر روح الالتزام والإرادة، ها الصفات طبعا تخلج بيئة مشجعة وتلهم الأشخاص الآخرين حتى يحججون أهدافهم التي يطمحون لها.